वॉशिंग मशीन एक मशीन होली जैं म कपड़ा धोणु बहुत आसान होलु। यो मशीन म कपड़ा और पानी सँग साबुन डालदु। मशीन अंदर घूमण वालु ड्रम कपड़ा घुमादु और धुलाई करदु। बाद म यो पानी निकालदु और कपड़ा निचोड़दु। यो माणस का मेहनत बचादु।